Saren mara guda ishin duset akan timaa ,duse yani dusen hintimti dubi shida ishian duse rifes kas timte hinyati ka dibin dukub ak akan qabetaa dukub tabidi yani goggosse sarentini ak cholle hindutu tadibini yani naf ishian kun qallete hamaate dun saren aina akasit jirti gudette yani akama dib dusea qabdi dubatan mpaka diqani tadibini quqam hoishin utalt hinquqamti yani shida ishian.